ماز کھینک اخلاقیات چُھ اکھ پیچیدٕ موضوع یتھ پیٹھ مختلف تناظرن سۭتۍ بحث ہیکو کٔرتھ، بشمول ماحولیٲتی، جانورن ہنٛد حقوق، تہٕ انسٲنی صحت: مخصوص حالاتن منٛز جمع گژھن وول ماز کھیون چُھ اخلأقی۔ باقی حالاتن منٛز جمع گژھن وول ماز کھیون چُھ غأر اخلأقی۔